Su ja nteevada kuu ni ina niu kuu ja nteevada te ni vilu chi su suni nte kanada yuga te kanta ta´a tuu kitiun.